Ошхонаи Шри-Ланка бо таъмҳои тунд ва бой шинохта шудааст. Аз хӯрокҳои маъруфи он карриҳои гуногун бо сабзавот ва гӯшти гов ё моҳӣ мебошанд. Шри-Ланка барои истифодаи зироатҳои хушбӯй ва чинӣ, мисли кокос ва дарахти карри, машҳур аст.